Arakaraka la famia ndraiky kamarady miaraka amin-ten̈a fo. Fa koa ren̈y la famia <hesitation> hafahafa ren̈y fa tsy de tia miara-midôko aminan̈y ren̈y. Sitrany fo miaraka amy kamarady. Fa la famia an-tran̈o ndraiky, karà ohatra hoe: zandriko, mamako, karà in̈y tiako fo. Fa ankoatran’izen̈y tsy de tiako, ia. Sitrany miaraka amy kamarady.